کڑی بنانے کا آسان طریقہ بولے تو پیسا <hesitation> بولے تو جو کڑی کی سوس رہتی وہ بنانے کو بولے تو سب سے پہلے ہمنا ٹماٹر ہونا، بہت زیادہ، بہت سارے، ایک پانچ ٹماٹر لے، پھر ادرک لے، لہسن لے، ان کو باریک باریک کٹ کر لینا اور پھر ان کو مکسی میں تم کوں گرائنڈ کر لینا اس کے بعد تم کوں اس میں تمھارے حساب سے کیسا ہونا، میٹھا ہونا تھوڑا سا، کیسا ہونا، اس حساب سے تم کوں اس میں شکر وغیرہ ڈالنا اور بعد میں جب وہ اس کا پتلا سا بنتا، نہیں، وہ زیادہ پتلا بھی نئیں ہونا، اس میں زیادہ پانی بھی نئیں ڈالنا سوس وہ سوس کڑی کا سوس بناتے بتت تو وہ چٹنی جو بنتی اس کوں سوس بولتے، ٹماٹو کا ہمارے اس میں <hesitation> ٹماٹو کی چٹنی بولتے ہیں اس کوں، وہ بنانے کو تو اب یہ سارے چیزیں ڈالے اس کے بعد تھوڑا جو تم کوں ہونا رہے تو اس میں زیرہ بھی ڈالنا، تم کوں لہسن تھوڑے زیادہ ڈالے تو چٹتے وہ اور ہمنا اس طرح سے تمھارا آسان سا کڑی کا جو سوس ہے وہ بن کے ریڈی ہوتا